<hesitation> Ah rô ngiahy, zah io rô ôh misy raha tavandragnana hely eh, zey ih misy vakansy ataognay zey lavidavitra, zany ndraiky tsy ela eeh, <noise> ka le, ansa na mbô afaka tondr-tondrahagnao ragno rô foleragnà reo, tsy magnino oh <noise> itondrasako voandalagna brô agnah avy akagny isaka zany mety amigna. Izy ndraiky tsy ih im-betsaka be tondrahagna fô ansa na indraiky isa-isan'andro akeo agnao magnano agnazy eh.